<noise> यब सुक, थारु माहे हमरा कह्सहु सुक <hesitation> नेपाली माहे कह्सइ सुक्रबार हसे इङ्लिश माने कह्सइ इङ्लिश माने । इ हमरा इङ्लिश माने हमरा पहिलही से कहाँइ गुड इङ्लिश गुड इङ्लिश । इ कस्का नाउ भेलिय त यब सुक्, सुक हमार यउठा सुक्र गर्ह । सुक्र गर्ह क नाउ से हमरा इय सुक्रबार लेले, सुकउवा यब <noise> हमार आइतबार देखी सुक्रबार सम्म हमार नेपाल मा काम हसइ । सब्से बणी काम हखेवाला <hesitation> दिन आइतबार देखी बिहिबार र सुक्रबार बहुत <noise> कम्पनी मा बहुत कार्यलय मा हाफ हसइ <hesitation> दिन काम । इय हमार लागी सब्से दउल खुशी, कतउकी दोसरी दिनवा हमार सनिचार हसइ। <noise> सन्चरवा क दिनवा हमार बिदा हसइ हसे उहे सुकउ हमरा एक दम <noise> कमवा ओराके एक हप्ता क कमवा ओराके हमार एक दिन क लागी बिदा हसइ हसे ओकरे खुशी उपलछे मा हमरा <noise> कथी कथी कर्सहु सुकवा क दिनवा पाटी करा के देखी लेर हसइकी <noise> याको <hesitation> सब कमवा छाडओड के हमरा मने सुकवा क दिनवा बहुत बहुते इन्जोइ कइसहु । एकरा <hesitation> पर्खाइ मा फेरी कदेउन हसहु सुकवा दिनवा क ।